أحد اللحظات اللي شعرت فيها بالقوة, كانت يوم قدمت عرض الجامعة قدام كل الطلاب والأساتذة, كنت مرعوب ومتردد قبل العرض, لكن قررت أواجه خوفي ,شفت الشجاعة وقفت قدامهم وبدأت أتكلم عن الموضوع اللي كنت مهتم فيه, مع الوقت حسيت بثقة أكبر مع كل كلمة, لما خلصت حسيت إني أنجزت شي كبير, هاللحظة علمتني إن مواجهة المخاوف يمكن تخليك أقوى.